<hesitation> mahugol, mekanisiengaku, hehugol, <hesitation> brikolgaku. Ɗii golleeji e hono muuɗun kaa, golleeji non baawɗi hiiseede, anndaanɗi. <hesitation> banngal ngol laamndol ka, mi haali.